Ebiikaro mbere twiha amaizi twina kulindayo kurungi habwokuba amaizi amayonjo nubwo bwomeezi oburungi kakuba tubirinda biri birofu tukabinagamu obu ebisasiro bikairagura ntwihayo amaizi amabi nigatuleetera oburwaire twine kugalinda gali mayonjo

Obwemeezi bwaitu obu burukuba bwine kutiinisirizibwa nitusemerra okubaza n'abeebembezi baitu nka ceyamaani LC1 rundi poolisi eyeekuba ekuli haihi okabamanyisa habwaki obwemeezi bwawe bwine kutiinisirizibwa

Abaisiki baine kugenda mu isomero nk'aboojo habwokuba nabo baana abasemeriire kuba mbatunga okusomesebwa kandi nubo aba kazi ab'omu maiso abaija kuba bali b'obujunaanizibwa mu maka gaabo nk'aboojo nk'oku baija kuba baina obujunaanizibwa mu maka gaabo nk'abasaija

Mbanza mbyaramu ebimera nk'ebicooli ebihimba ebinyoobwa ebitakuli ebinyonga ebitooke ebihimba muhogo n'ebindi

Amaizi bwomeezi obu okunywa amaizi buli kiro nkikutanga kutoomangana n'okukaraakara emibiri egi amaizi twine kuganywa buli kiro habwokuba kyetaagwa kimu ha ky'omubiri gukwenda

Amasomero ekigarukusemerra kukora kurora abaa abeegi abanyakwine obulemu ha mibiri yabo baatunga obuheereza nk'obw'abeegi abandi nukwo okwebembeza abaana abo okurora tibaabasoroora kandi baasobora n'okwegesa abeegi bagenzi baabo abarukusoma hamu nabo okutabasoroora baleke kwikara nibaa bairukaho rundi nibabaliza ebigambo ebitasemeriire babagonze nk'oku barukugonza abaana abagenzi baabo abanyakwomiire abataine bulema ha mibiri yabo babooleke ekisisani ngu n'omu maka oku naho ntusobora kuba twineyo abaana abalema kandi ntusemerra kubagonza nukwo nabo batugonze

Tusemeriire kwegeraho hali ebi byona ebi tutamanyire na muno muno abeegi ab'isomero n'abantu abandi abakuru kukaguza ebi ebibatamanyire bakagarukwamu ha mukutu ogu

Abakazi baine kwetaba mu by'endema habwokuba nubo bakuzaara ihanga kandi maama nateerekereza kurungi eka nk'oku bakutegeka eka na habweki n'ihanga niryanguha

Kikuru muno kuhuliriza abantu bakuru kandi abantu abakuru banu babaine ebintu bingi abaana ebintu ebi batakabaine na habw'ekyo ebigambo eby'abantu bakuru kirungi muno kubihondera kandi kubihuliiriza nukwo tube b'obujunaanizibwa kandi b'obusinge omu bwire obw'omu maiso

Abazaire eky'okugumanganirwa kugira obugabe n'abaana baabo basobora kukiihaho bati abazaire abakazi basemeriire baleke kutiina abaana b'obwisiki babaze nabo eby'abakazi kandi n'abazaire abasaija nabo baza nabo babaze n'abaana baabo aboojo babagambire ngu hati abaana bange mugya kukura nimugya kukora emirimo enu n'enu n'enu nimwija kuba muti na muti so aho nikiija kumaraho abazaire kugumanganirwa kwikara n'abaana baabo n'okuba n'obugabe

Ntusemerra okutamu ebintu ebya bandi ekitiinisa habwokuba na iwe nk'omuntu ebintu ebyawe nooba nooyetaaga omuntu abitemu ekitiinisa kandi kiba kirungi muno ohurra osemeriirwe omuntu obu akutamu ekitiinisa kandi na iwe obu oteekamu omuntu ekitiinisa na uwe ahurra asemeriirwe

Twine kutamu ekitiinisa ebintu by'abantu abandi omu kicweka kyaitu nukwo tusobole kuleetaho enkoragana enungi hagati yaitu n'abataahi baitu abatu abatukuherraana nabo rundi kwikara nabo mu kiikaro kyaitu nukwo nabo basobole kutamu ekitiinisa ebintu ebyaitu

Abanywani bange obu baanyohya kukora ebintu ebibi nyowe nk'omuntu nteekereza nkora encwamu eyange ei nkurora ehikire eky'omutima gwange kisobora kurora guhikire nikyo nkora

Omu bwire bw'enjura abantu obulemeezi obu bakira kutangatangana nubwo obulemeezi obw'omuyaga haroho ejura enyakugwa kubi osanga omuyanga gutiire ebitooke byona ebyokulya bisiisire rundi enjura ija n'orubaale obundi enguudo zisiisikara motoka osanga zitasobora n'okurabamu abantu nibagendesa amaguru na habw'eki ebi ebizibu byona babitangatangana omu bwire obu obw'enjura eba eriyo negwa

Mikoro ei tukora tusemeriire kuba hamu nk'okubaho orufu tukwatanize tube hamu tube ntusaasa n'omuntu ogu obu buraaba bugenyi tukole hamu kandi tuyambengana mu mukoro ogu

Abazaire abamu nibagumanganirwa habw'ensonga y'okugamba nti kuruga mu buto n'abaana baabo batatunge omuganjano ogu ogu omuganjano gukaburaho na habweki abazaire eki ndukubateererra baine kugira omuganjano hagati yabo n'abaana baabo kurugira kimu mu buto rundi kurugira kimu hansi

Amasomero gaine eky'okubanza kwegesa banu abaana aba buli kiro rundi abaana abandi kugonza abaana abalema hati aho n'abalema nibeegonza nibamanya nabo baana barungi

Enjura obu ekuba negwa noogiregya hanyuma obu okuba omazire kulegya nootaaha mu nju kwetantara enkuba n'enjura yonka kukuteera

Obutumwa obu nsobora kuheereza abaisiki abakutwara enda bakyali buto muno nukwo kubateererra n'okubahana n'okubagambira nti ebirungi muno biri omu maiso na habw'eki obu okutwara enda okyali muto nikimanyisa ebintu byawe ebingi nooba ebiitireyo

Nitusobora kutunga amagezi ag'okukorraaho sente ha kalimagezi habwokuba oine kusasura data hati mu kusasura data oine kusara amagezi g'okutunga sente z'okugisasura

Nyowe obu mpurra njwahire ntungaho akaire ntunga hantu muno muno obu mba ndi ha mulimo ninsobora kutunga omukeeka ninguteeka hansi y'omuti nimbyama nimpuumuraho kandi obu mba ndi muka ngenda mbyama mu kitabu kyange mpuumuraho nukwo obu nyimuka nyoga nukwo ngarukwamu amaani

Bbiizinesi entaito zikatalibanizibwa muno habwokuba abantu baabatangaga kugenda noobu wabaga nootunda ebicooli emihogo busaho awaarabigura habwokuba abantu boona bakaba babatangire kurubata bakagamba baikale mu ka ababoda boda bonka nubo bagenda kandi obu na sente z'okusasura owa boda boda kukugurraayo ekintu nooba otaziine

Kakuba banywani bange banyohya kukora ebintu ebibi eki ndukukora ninyikarra hamu nabo nimbooleka ensonga habwaki ntasobora kukora ekintu nk'ekyo nimbooleka obubi obunyakukirimu kandi nabo beenyini nimbateererra rundi nimbahabura nabo bata batabikora

Ebitebe ebi biikoonyiire abantu kwohozaayo se ensimbi rundi sente ezibakoonyiire kutandikaho kusuubura eby'obusuubuzi mu kiikaro kyabo kandi obu nibagalihya entaahya mu maka gaabo kandi n'abantu abandi abaasomere ebintu nk'eby'embalirra z'ensimbi basoboire kutungamu emirimo mu bitebe omu obu nibabakoonyera kubara ebitabu byabo

Muno muno noosobora kulya ebyokulya nk'ebijuma habwokuba ebyo bireka omubiri gwaitu gwine amaani kandi gutakurumbwa endwaire n'ebyokulya ebikwombeka omubiri n'ebyokulya ebikuha amaani hanyuma oyongereho n'amaizi

Nibateekaniza emisomo eyeekusomesaaho oburwaire obu nibagambirraaho obintu ebi tusemeriire kukora kwerinda oburwaire obu n'okwetangira mbere hali kondomu n'okuleka kuteerana n'abasaija

Amasomero galengereho okuyamba abaana abalema obu nigabateeka omu mizaano omu okwiruka kusamba omupiira kubaka omupiira kandi balengereho kusoma na bagenzi baabo abandi omu ma kilaasezi rundi omu bitebe ebi eby'abaana abandi ebi barumu

Abakaikuru n'abagurusi abo tubabungire buli kiro tubazinire obuzina tubakorre ebi baagonzaaga kukora obu bakaba bali bato tubazinire tubabungire tubahe n'abaana babarole